nseyah ayi weh beku brku zila ngim hatum kpugu nishi nhedum bu ohia ohia ngam ogutugai na-abali neshi karu nshi mgbuka ne-eze mbgu nyeke berele ogutugai but nu okeh megu tah ihi biaram Ihie bialam mah motor kag nna gba na ali ogbor na agba- ali ogbor na ne-elu beke kuna nya bekam okunanyi azi la akwa oku hag na oru nhekam tah ure-ah ali zema-na beh ku orbadum ngaru gbasama iyene ruma hsh aku ohadum nbara kabu ah meh kah ali-gbeke okememeku nlenu ochiri kpala ah ayi bu neh suku akpa nu nzim neh ezi awor na kwa awor zimama akwa because ozikor nbe mini ali ngbakoro nbina akwa-kwa ohamene obechi kah tah and omepe omperu omuntakiri nahe-ekwe omu-aru because wah biaru hu ali meh pere- emepe beh gweru anya kaha egweru alalu roma ohakam nmegu